Ba un ba'ninj ngwii nikaj tukwi' ngaj 'ngoj ni nnga ki'nin skwela ni asij tersero min kinaríj nikaj tukwi' ngaj ni, kinikaj kinikaj tukwi' 'nkoj ñúnj 'ngo hio', bij hio', ba'ninj hio', ka'anj hio', kanun 'ngo kinikaj tukwi' nkoj únj, ki'ninj 'nkoj únj skwela ni kuan' ni nikaj tukwi' ke nkoj únj, untaj hio'o baj únj min únj ko ka'anj nkuña ba 'ngwej únj, ni kan' nne kuan' ni nitaj nne nan sani kwenta sisi nikaj tukwi' ke 'nkoj únj, a'ngo ni ta kinto min kinarí ñunj nikaj tukwi' ngaj ñún' sani achij toj riñanj ta tian bij hio' baj un ko batan' kuan' ni kinikaj tukwi' 'nkoj únj kinabi 'nkoj únj ta skwela sexto ni, nga kinabij 'ngoj únj ta ni nika' tukwi' ke 'ngoj únj ta kuan' ni a'min ke 'nkoj únj kuan' nne unj tukua unj ni ba taní unj, a'ngo min nga ka'an ka'anj ki'hiaj sun ni si kinarii unj riki riki sun ta ni, kinikaj tukwi' 'nkoj únj 'ngo kinikaj tukwi' 'nkoj kane 'nkoj únj kuñan ni nga kisíj nanikaj 'nkoj únj tukuá 'nkoj únj ni, ba ninin nne únj tukua únj nné tukua kuan' sani hio' baj unj min ko 'un' ni